Enaku zini bagunyirewo enkola ya kukomya nga tukusimba omumugonga oba okusimba okulonda okukomya kwa line amwei n'okukomya okwa kyama omuli okuwandika obukonge bwa kyama

O kasasiro engeri yonkai eyakumukuumamu omukitundu aleme okubba nga akusansaliga yakumukumbanya na kumwokya.

Aaa ekyamazima kiri nti eka omwana waamu naba nga asomereku gonza omwe afuna emikago gingi so okusoma kwaiswe kutwongeireku emikago atete ne tuyambibwa omu ngeri gingi oku sayidi ya kitundu eka yaamu nebba nga esomereku ekyamazima ti tibaginyooma n'abantu bagitiina abaduuli abali eyo n'abantu abakuwuliirya eka yaamu niyalibba nga eyabireku omu omwisomero oba omwitendekero n'esoma abantu tibagisambatiira kuba bamanya abantu bakitiinisya ate te ekyakabiri bantu bagezi n'olwekyo okusoma wekwaikire nsonga gikulu muno gyetulina okuteekamu amaani okusinga n'ebindi byona.

Ebiteteyi ngoye zange zisai ezakuzwala ebinyamulai, e gomasi nko mukyala omululi nimba nkwaba oku mikolo eja buwangwa ngeri okukya oku okwanjula, embaga za kukya okwanjula, nkwaba ombukama bwa Buduuli, nkwaba okuzika e gomesi nikyo kyambalo kyange kyensinga okwendya okuzwala ne biteteyi ebinyamulai omu biseera byange ebya mirembe.

Emmere gyoyinza okulya oluberera oyina okulya emmere nka ebiyata omwogo amwei na matoke noliraku ebyenyanja noliraku osunsa doodo awo okusobola okwekuma nga omu bwomi

Nimba nakaimuka oku mambya mambya ekintu kyensoka okola niko okuba nga nkusaba nokwebalya okatonda era ninsenya n'okunaaba

Kyenyumirwa okukola omubiseera byange ebyaddembe mpumulaku awo okwaba omu mwinywani jange netunyumyamu okwabaku oku mupiira nembona okubona oku TV nembona amawulire agakuufa omwiyanga nebikwaba omumaiso omwiyanga omwo nibyo ebikunyumira omubiseera byange ebyaddembe

Ekyalo kikore muno okusasura abaana empiiya za kusoma zete school fees nokubawa ebyetagisa amwei nokubaakubiriza okuba nga bakwaba oku masomero buli kaseera

Hhhhm kituffu inti banywi bamukago ensonga eri nti ebyakola olusi osanga nga bayina bidooli nabamwei baba nga tibendya kukola.

Aa okusookera ka kimwe aa ebyanyegesya byongeire okuteekateeka ee eka eza mukitundu kyange nadala aa eka ezirimu abaana abasomi obulamu bukubba bukweyagaza abaana abo tebakubonaabona abaana abo bakubba kusai so aa ebyanyegesya byongeire okubbanga amaka ago gongeire okubba nga gali okusai.

Kubona ku bamikago bange nitubbaku eyo oba kwaba ku kuramya......ntyo.

Ekintu kinegalaalyaku ebiseera ebisinga, nimba mpumwiiremu emirimu gyange, nyabaku omu senta tuso tusolaku olweeso, nituzenya ku oludo, okukisaawe nitukubaku omupiira naanimpagiraku emizenyo ejanjawulo

Empiya zange nzibika omu banka nga nkwewala abaibi bayinza okuzibba aahhh okuffa nga tozibikiire kusai era oba nga ozibikire omu bank tiwabawo buzibu mba nkumanya ziri omukitundu oba omukiffo ekisai.

Empiiya zange nzibiika omu bbanka nsobola okuzibiika eka ee nzibiika omu bbanka zo ziriyo zibaayo.

Abanadiini bayambire muno okubangula abaana n'obutabuu sisikala okwakala omubinyumu n'embeera ezindi ezandibaleteire okusiisikala.

Okunkango ya sabiiti nkwaba okubaku oku mikolo egyanjawulo era nkwiza okwaba omu kanisa okuramya onyamwanga ninabanga nga nzwireyo nkwiza okubonaku omupiira amwei no kubaku eka n'abantu bange

Mmmmm emyaka ejakaire ebyanyegesya bizire butumbuka kuba ababyaire babiire bamanya omugaso ogwa kusoma amwei na baana babwe omugaso gwa kusoma baiziire bagutegeera kale nibiiza bitumbuka bityo.

Ye, ekyo kituufu muno, njeena obulamu bwange nyumirwa muno okwitirana n'abantu abalina emikago egindi nibyo bintu byensinga okwenyumirizaamu ntaka kwitirana n'abantu bayaaka amwe bakufuna mikago gindi

Ebyanyegesya byange biyambire abaana omukitundu kyaiswe omukitundu kyange nti nkubegesya ebyo byenyegere bona mbasobola okubimanya, mbasobola okubikola nga bakubiya okunje abyegere njena nimbibasomesya bona mbabyeega mbasobola obikola era nokubitwala omumaiso.

Engeri yakwetangiramu obutwa bwa mu mmere nikwo okusumba emmere abasawu gyebakuweryeku amagezi okusumba amwei nokwewala okulya ebintu ebitasanire ebiyinza okuzwaku obusume

Nje nkoba buli luvanyuma olwa mwaka omusaiza abba alina okwekeberesya o sukaali abone engeri bwayenereiremu mu bulamu bwamwe.

Aa nakobere nti ebyamizenyo omukitundu kyaiswe omubiseera ebingi, aa bazenya ebya mupiira egya kubbaka ne gya kusamba naye okusinga omuno egyakusamba eee abaana ba bwojo baingi ba baabireku enzai ku nsonga ya mupiira nga bakucanga kusai akapiira omukusamba akapiira so ebyamizenyo omukitundu kyaiswe aa tubikwa tubikwatisirye nabwaala abaana ba bwojo aa titukubaigaala nzai kubanga owondi okusoma n'okubba nga kugaine ekya max ma ayinza okubba nga aa akusaba akapiira nayaba nenzai niyebesyawo ye ka ye aa ne ne ne ne namaka ga mukaire wamwe oba aga bazeeyi bamwe goona nagayambayamba

Engeri yakukendezamu akusasana kwa kidukano omu kitundu kyaiswe niko okwata enkola egyisai eya government omuli okunaaba engalo nga wakazwa emanju okwewala okulya nga tanabire omungalo nebindi bingi

Oyinza okuuma amaizi gamu nga gayonjo nadala nga amaizi osokere nogasumba obusiisa nibuffa ate nekindi amaizi gani ekifo wogabikiire tugeeze ekidomola oba ensuwa oba efuriji nga ekifo ekyo kiyonjo ate nekindi amaizi gani nga ogasaninkiire kusai nga ndowo busiisa buga gwamu awo kiyamba amaizi gani okugakuma nga gayonjo niwesanga nga amaizi gani tigabiremu busiisa newankubadde nga omaare ogasumba.

Mmm! Abaana abamwei basoboire okwega emirimu egyanjawulo abaana abamwei bafunire emirimu zibakwiyamu esente kale baganywire muno omu byanyegesya omu kitundu kyange.

Abakali bafunire okutulugunyibwa omu baibuwamwei amwei nabaana okubanga tibaweweibwe mukisa kufuna kusai ebyanyegesya nobwoomi bwabwe nkabaana ba bwala okubba nga bukutwalibwa nkekintu ekikulu kusomozebwa kwamaani.

Aaa biyata mmere gyisai ani e Buruuli kubanga nigyo gyensinga okulya era tugikozeserye muno nga tayina kyetukosa aaa omwogo mmere gyisai n'amatooke mmere gyisai obwita teayina buzibu yona mmere gyisai esobolaokukuma nga oli mwomi

Aahh mpozi okunsonga eyo nakobere nti ekka nesomaku efuna emikaago jingi eeeh era ekka eyo etekebwamu ecitinisya naye ekka etasomereku ebiseera ebisinga obwingi bajisambatiira, bajisambatiira een tebamu tebamu babitinisya naye omweka yamu noliba nomwana omwei nga niye afuniire ediguri oba e certificate enjawulo amazima gali nti embaawo era ekka eyo etekebwamu ekitinisya nabantu abo enkola yabwe eyabintu ebba jindi era ebba yakigeezi

Omwana ayinza okuba n'omwiswijja ebugumu akwetakulatakula okufurutuka omubiri gwona gwona niko okumanyira nti omwana afunire olunkusense obo nibo obubonero boyinza okumuboneraku nti ati bumukweite

Nsinga kukolesya mmere ya kawunga, omuceere, ebiyata, ebijanjalo, enyama amwei nenkoko okwo oimbyeku n'akaita.

Aaa yete ati kyenkwakola okunkango ya sabbiiti ebaibuli etukoba eti nti omuunaku omukaaga kola emirimu zamu naye olunaku olwa musanju eee kubba kusinza Kanca, Okanca kikulu muno ombwomi bwaiswe era okunkango ya sabbiiti nje ndi mw'adiventi nsinza ku lunaku lwa musanju n'olwekyo okunkango ya sabiti olunaku lwa satadde mba ku caaci kubanga satadde kitegeza musanju nyaba mu kusinza Kanca amperye omukisa n'obwomi tte leke tte n'esabbiiti eyindi oba ewiiki okwakutandika nsobole okubba nga omukisa nga ndi nagwo atenga tte nga ndi mwomi izukira aaa omuntu alina okola nga mwomi naye n'obba nga oli mulwaire tosobola kukola.

Obulabe obuli omukoleserya amwei ebintu ebyogi okugeza nke kirita bireteera okwatibwa obulwaire omuli osirimu amwei nendwaire ezindi ezikwata okwakala omukolesya amwei ebintu

Nkusobola okwewala endweire za lususu omu biseera byekendi nga nkunaaba omu kiseera ekyisanire nga nkukolesya amaizi agayonjo amaizi ga kankobe amaizi agasumbe nga nigo nkunaaba n'okwoza engoye zange mubuli lunaku

Obuzibu bwenali nfunireku nga nkukolesya entambula ya boona nikwo kubba nga tinaikiire omu kaire akenaali nina okwi okwikiramu kikutegeeza n'okolesya entambula ya boona tobba na kiseera kigere mu byokutambula.